<hesitation> kɨtɨ ja ñama xeen a ku va'u ja ja kɨvi a chi yuan ku a kaá nuú kunuga kanuku kan su chuún ka sú kivikoy corral kiviko yuan ku va'u ja ñama xeén ja ja ja tu ka kixi ja kɨvi yuan ku a kanukuu a kɨvi.